أول وظيفة كانت لي اللي هي سكرتيرة، كنت وقتها صغيرة أو ما كنتش نعرف شنوا معناها والا <hesitation> ما حسيتش بحتى شيء؛ ولأنه أني مازلت وقتها ما زلت -ك- كنت أقرأ، ما كانت هي كانت يعني ممتعة، بس ما كانت ليش سهلة لأنه فما ناس أنا وقتها صغيرة في العمر، وما كنتش نفهم برشا، وفما ناس كانو يعنى صعب عليا، وما كانت يعنى تجربة سهلة بالنسبة ليا.